Man rab bu ma gën a ragal gaynde la parce que gaynde mun nga daje ak moom si àll bi nii mu xiif léegi moom amatul nii ak ni yow moom il foog mu lekk la. Rab boobu laa gën a ragal gaynde la parce que gaynde moom bu xiifee moom xamul ne xale nga xamul ne mag nga xamul ne noo mun ti em mu lekk rek lay gis time yooyu mu rey la mu lekk la lay gis. <noise>